Ci dicissi ca c'è na centrali chi manna nni l'aria, pi menzu di l'unni elettromagnètichi, na pocu di nformazioni e l'apparecchiu televisivu chi tinemu 'n casa li ricivi e li decodìfica, trasfurmànnuli in imàgini ca poi si vìdinu nni lu schermu.